كون النحلة لان النحلة هي الحشرة اللي تكون منظمة وعندها تنظيم وعندها حاجات مليحة. غير ان هي اللي تنتج في العسل. والعسل كما نعرف ان هو شفاء للناس، لهذا لان يكون النحلة لان النحله هى الحشرة المفيدة والحشرة المنظمة والحشرة اللي عندها هلبا فوائد.